'Ngo si 'hiaj nej chuhua chiñánj únj nan min si kwenta si ba nnanj nej min nun nej 'ngo ru'nun ataj nej, ranj nej hiu'bej ta ba maan hiu'bej nihia' ba rá nej ni ataj nej sisi si u' nej man, anin nej 'ngo si un' chun lí nin' batan' chun lí nin' si anin nej ni tanikaj tanikaj nej hiu'bej riñanj, ni sij ni achii nej ananj nej man ta min si nun 'ngo nej chuhua chiñán únj nan, ni 'ngo heabi kwenta 'hiaj nej ki'ñanj ataj nej aránj sun nej ru'nun ta kwenta kiran'anj nej ataj nej, nej ba taaj ni kwenta nubij nej nun nej nun nej maan nej ba taaj kwenta ka'anj nej 'ngo chej ka'anj nej nun nej maan nej, kwenta riñan ba ki'ñanj ata nne 'ngo sin' ataj nej nej bé ni tan nun nej man, asij toj ba ná toj ni a' si 'hiaj sij min sisi kachín sa' ei sij ngwii ata nej sij ba ba'anj nej nin achin nej nej nano' nej, nika 'ngo sí sani hiaj ni naru'hue naru'hue nej chii nej, sani hiaj ni itaj si ba ta hiaj hiaj ni ta ba maan sí aran' ruhua 'ngo ngwii ta ba maan 'ngo ngwii aran' ruhua 'ngo sí chakaj sij bé ta ni akaj sij, nitaj si ba ro' ba a ná baj hiaj. Ni si 'hiaj nej min 'hia ba 'ngo tiu unn nasíj kuman ni si 'hiaj nej sij min baj si ba kutin' sij chun, kwenta karan sun nej ngwii chana chi'nín ñaan min, si nej tiu ta ba nako toj chej kaan kwenta katu kami, ba'anj nej sij chun ni nara' sa' nej sij ni nakoj ni nasíj kuman ni bé ta ni, ri' nej chun aráj sun nej si nukwi nukwi nin' o' kuman taaj, ni ba taaj nej bé ke chun ta arán suj nej sij nga 'hiaj nej 'ngo ki'ñanj kwenta ata nne 'ngo sin' ataj, nej sij hia 'ngo nej sí nari' nikaj tukwi nga nej sij huin 'ngo nej sí man ná toj nikaj tukwi nga nej sij min o' sij tanín sij, kitaj ra'á re' tanín ánj ataj sij riñan tukwi' sij ni a'ngo si ni a'bbe sij ni 'hiaj nej sij 'ngo ki'ñanj, ka'bbe si síj bij síj ba'ninj sin' ni 'hiaj nej sij 'ngo ki'ñanj arun tu'ba sij ataj si ni min man sij nej min mare sij nej ataj nej si ni, 'hiaj si 'ngo nihia ni akín sij nej tukwi sij nej ni ka'anj chinin' min si ngwii chana, nga sí stoo ita ra'a ta ni nakín 'ngo 'ngo nej tukwi' nej ni ta ba. Sí ta'ninj nej ta' nni sin' ta nej nga chej sin' ta ni nakín nej tukwi' nej ni 'hiaj nej 'ngo ki'ñanj xij, ni uta' nej 'ngo sí ará ni koo' nej ni cha nej ni ra'anj nej, ta 'hiaj nej 'ngo kwi nasinin ni a'ngo kwi naki'hiaj ñún nej niman nej ataj nej, ni uta' ñún nej a'ngo si ará ni bé ke chá ñún nej ko'o ñún nej ni ra'anj nej ta achini nej, ni síj ni namin nnún 'ngo sin' 'hiaj nej ata' nne 'ngo sin' 'hiaj nej bé ta min 'hiaj nej chuhua chiñán únj nanj, ni ba taaj nej a'nunj nej ta maan hia heabi nobresantu ataj nej min 'ngo ki'ñanj xij, ni síj chej nej síj ka'i chuman' nej ni 'hiaj nej 'ngo ki'ñanj sani nej tukua maan nej cha nej bé ta min 'hiaj ñúnj, chiñánj ún nan bé ta min 'ngo si nikaj nej chuhua chuman' 'hiaj nej asij a ná.